Ma kam bes se lungu nduris buria, ti mënd e ngrësh, mënd e vush te burnia e t’e mban sa do, përçë ngë bunet i lig, lungu nduris shumë, pran si ti e zbëllin, pran ka t’e vush te u frigoriferu, e ka kërkosh të e hash më njize se çë mënd.